<noise> Etu acara bottingnge, ideal i nakko- rekko deq ipataneri seddi e rupa tau. Misalna, deq ipataneri ku botting aruwanewe nennia deqtona mataneq ko botting makkunrai e. Pada-pada i iyessaq taneq e. <noise>